Ame ngoo munhu ndadja unene mo mo medimo lovakriste omunhu ndatala efiku onga oshikumwifalonga nande ngeno onda panduka ngoo ondiwete kutya omwene okwafilange onghenda kaifi ashike oshinima shongaho efiku todulu okupandula noo nokufimaneka omushiti woye ame onda itavela kutya oinima aishe ohaningwa ashike kehalo lakalunga nongee kalunga kepo oidjuu unene okuwanifa ita idulu aike okuuya ashike ngaho iyaa mefiku lange manga ina nditameka ohandi tameke unene efiku lange nelikano hapandula kalunga kutya tangi omwene eshi wapendulange nenge eshi wapange natango omito ndimone etango eshi talipiti ngaho omunhu ohotale nee kutya vangapi wali ushi vaile meembete ndee inaapenduka vangapi vangapi ushi veli miipangelo pamwe vanangala ndee itaadulu okweenda vangaapi ushikutya efiku ohaliya noinima ihapu ohaleendele lela noiinima ihapu ohaa omangela yoye yoye efimbo limwe eshi wapangela kushikutya hayo yakalunga ove noxo haave auke novatondi ovahapu soo oshili ngoo unene ukunghililwe kutya totameke efiku loye toli tameke momukalo ulingaho ame lange osho handi litameke ngaho iyaa unene onga nee omanailonga hewa ondafilwa onghenda ndikale ndina oilonga haame naana handi penduka ndikale ndanangala meumbo Omunhu ou e- e ohopenduka ngoo ngeno lwope lwopee nhano penya shaashi ohandi kala ndatulamo nokuli ndatulako ovili yange oyo yokupendulange mo meemofi ngeno ngoo eshi onhano taipiti ominhute omilongo nhano ame ondapendu topenduka eshi wapenduka toningi elikano loye iyaa eshi toningi eilikano loye ove to tokufa ngoo ukalya voye venya ulongekide shoye shokulya toli onghuta omanga inodjamo meumbo uye koilonga o ooli neenghuta yoye oyo ngaho to toilongekida nawa nawa nawa oo eshi weilongekida ove otoyi ukiikoshe ame osho handi ningi ngaho shima nee ndelikosho nokudjala shaashi konyala manga inii ininangala ohandi ohandi kala ndakwashilipaleka kutya iikutu yange efiku lashikulako oyo handi djala eshi hadii kilonga onde ikangula nale moku kangula aamo omo nee handi natango handi kwashilipaleke kutya ondishi kutya ohaikandjala shike opo aike shiningilenge shipu efiku taliya ame ndaha laate koilonga oo ame mwene omunhu ngoo wokamati kafuuli ohandi kwashilipaleke kutya eshi hadi dimo ohandeende dili nawa noihamonika nawa ndee nande odi ngoo tayeende opo yawilwa kwaame otaitetwa shoo osho uwete ohadiipe efimbo lawana nawa opo ndilongekide oikutu yange yefiku lashikulako shima nee ndadjala ame handii kiilonga oo iilongaa Ohaitameke pohetatu haitameke po hetatu ndee fiyo okonhano yokomatango oo luhapu ominute dihapu ohandi dikaleke unene ndiitula moilonga yange noku kwashilipaleka kutya ondahanga nenge onda wanifapo keshe shimwe shomuhona wange alombwelange opo ndishiwanifepo momukalo oomo ohashivatele nokuli noku yelwayelwa noku dimbululwa ngoo nande okuli opena oo oo ukale ngoo welineekelelwa oilonga yonhumba imwepo vali natango idulife pwaayo ovenee utulwe ngoo nande opombada moilonga yoye omo ngaho luhapu okudja pohetatu opo ngaho ndee fiyo opomulongo penya oo nande ndalya keumbo opena ngoo oka okamito kamwe hatu pewa opo ngaho okamito ngoo kokunwa otee tonu otee lwopo mulongo oo no shashi okwii kwatelela ngoo noko udjolowele womunhu ohakutiwa ito dulu okula ashike watala mo computer efimbo alishe olo ngaho owapumbwa ngoo nokudjapo ove tokiiyufapo ove twaaluka iyaa shoo unene osho ndahala okupopya unene oshosho kutya okudja pohetatu opomulongo nambali nditye poimwe yomutenya omunhu ohokala ngoo nee uli moilonga poimwe opo ngaho ove oto oro monopo okafudo okafudo opo oto kakonga nee nande okakulya koye Kokulya omutenya oo ngaho kutya otoyi peni oo opo ngoo natango udule okuu udule okuundula fiyo okovili yaxuuninwa oyo yonhano yokomatango osho nee shili ngaho luhapu eefili dimwe hadeende kashona dokomatango shoosho nee uwete efimbo limwe owapumbwa okulya manga ino twikila ufike keevili odo ngaho opuwo efiku lange osho halikala lilingaho toyi fiyo okonhano shima nee onhano shima nee onanho yadenge ove otodi ame ohadi dimbuka shima ndadimbuka ame ohandiya keumbo oo omafiku aange iha elife unene ngaashi efiku limwe ngaha ngashi omafiku konyala luhapu ngaashi ndati kutya ame ondadja moo mofamili ngoo ili xwepo ndakanghamenekelwa kekanghameno lakalunga omafimbo amwe ohandi dimbuka shima ndadimbuka unene ngaashi nena ngaha ame ohandii kongeleka ongeleka ohatu kala tuna ongeleka okudja ngoo pohamano ohamano ndee fiyo opomuwoyi ame ohandii ko kongeleka eshi tuli mongeleka hatwiilikana ame ohandiya meumbo eshi ndeya meumbo ame ohaiteleke ouvalelo mouvalelo omo ngaho efimbo limwe todengele ngoo nee ovakwanedimo voye ohoo todengele ngoo nee omahewa oye ofamili doye udipule kutya efiku okwali lili ngahelipi manga nee ino kanangala manga iniikanangala ohadi kangula nee oikuty yange oyo ngaho ohadiningi nokuli oo onda etapo omusholondodo wokutya mongula eshi hadii kilonga oha ndilongo eshi naashi naashi naashi ngaha opo ashike eshi toyi mombelewa Mombelewa otoyimo ushishi lela kutya ohandahala okulonga eshi naashi naashi ohandi kadengala ava veli ngaha mutu owahala toti nokuli kutya ngaashi ame ohati kutya okudja po hetatu fiyo opomulongo naimwe ohandi dengele ee debtors odo dina eendjo donale nale nokuli konima yeedula dili nhatu ovo ovovo ngoo nee vapitapo vakala efimbo wali kuteelela wali kuteelela ndee inaafuta oo waningila kutya shaashi aanhu mee room nenge meenduda nenge meekamba aamo o company ei handilongele o company inasha nee no- no neenduda dokunangala o company yepangelo maala onduda o company yepangelo oyo tai oyo taitonatelo o- o oshike eenele odo depangelo omu muna iinamwenyo oo shoo osho uwete tayuufanwa takuti wild life muna iinamwenyo yomeefuka oyo ngaho omuna nee eenduda dokunangala ovatau ovanuki novakwiilongo ohaveya nee taveya okungaho omo haveya okunangala aamo fimbo limwe ovo havai inavafuta shoo osho uwete momukalo umwe una nee ooku kwashilipaleka kutya o- o- owaninga ngoo omangela yoye ili nawa opo eshi tokaya kwinya koilonga oilonga ita ikundubalele okudja po hetatu fiyo omulongo naimwe ohatulongo naavo vakalamo vakalamo vakalamo nale iinaafuta voo eshi taadimo pomulongo ovo oto tale oovo inaafuta divadiva natango oto tameke okuva dengela tova dengele nee kutya oo apa Tapufutwa ina ava inamufuta otwa teelela mufute oimaliwa yeni tovadengele manga nokuli ina pupita efimbo opo eshi efimbo tali kapita o- o vahakatye inovadimbulukifa ove tova shangele ee email paife nee oshinima aasho oto shiningi manga uli keumbo kutya nena mongula eshi haipenduka ohaidengele ngadi ohaidengele numba onda yuka kwau ngaha opuwo tokangula oikutu yoye kala ushishi kutya owateleka okabaki koye kefiku lomongula eshi tashi shikula oo opo nee naashi to tokanangala handi likana tokofapo eevili dili hetatu natango onga shikwao mefiku lashikulako o oshiima lela hashi leendulula keefimbo keefimbo keefimbo unene efiku lange osho ashike halikala lili ngaho tangi unene